<hesitation> Guacamoleh tagueves tiaueh ompa tlacpac tocoviah nacatl, nacatl que mach oquimihtehqueh cuapoveh uan Inon nacatl pos notlatlaxopaxtia quitlolia platohten nosouau titlahtlacuah notequeleyah uo inon uicamoleh quivica xonacatl, quivica coalantoh. Uo nohi nogienteh titlahtlacuah porque nacatl quemach comictiqueh cocoveh, quemach comictiqueh, cuapoveh vielic amo tlen conamacah cah cohtlah quinamacah porque nacatl yovehcoc, yopanoc, acmo quipeya, acmo vielic. Nicoh monamaca capixtlah, capixtla ompa laleves yaveh tosohsououan concouah sa tlalis titlahtlacuah Inon, tlailivis monamaca pan semana amotli oncan nococohtla oncan nicah plusah, pero tehuan titlatocovia ompa tlaliuis <hesitation> nah ocachi nicuah guaca moleh.